Rô Karazan̈a dinôzôro haiko zen̈y <hesitation> karà ôhatra: ren̈y seradôzoro àby ren̈y, dinôfôzôro, sikantôzôro, parasôlôrôfisy, dekôzôro, tinazôro, spinazôro àby ren̈y.